<noise> ngom karena na gam so foturu ngom na bada gena ngula-ngula so japu se magi soru coma nyao sinanga, ngula-ngula nagena kalo ngom oyo ena ge ngom na bada nange rasa foturu, ngom gahi karja bato ngom paleca bahaya. karna ngula-ngua ge se koroho ngone na bada madoya. <noise>